Nrida tila yo'o ta ga kastontantanti chí nakoniti na vei davii tá ngu ni ga na ovaniti tá na koniti xá ho o on. nona ta xa nion nga astontantita ine nriki yóo ta kini vii achítati, nee nrikiyo tá na koniti na vechí kue tá xa nion a nruti a nreiti tá tanion ha nravanidati xaanti ña ka chideti ña xanati na vechí kue tu nrida tilayo ta anratontanti, ta kastón tanti ta vada oga tan lia ho o on. ña ganraton kitiyó tada anria mi davani huamanoyó.